Ñy fomba ataony ñy biby mipetrak' an-tany efitsy añy reñy zany na dezera reñe: <shushes> Fampiasany ñy fahaiza mandamin-drano. lafa misy ñy rano. mañararaotsy rozy minon-drano ;manahaky anizay avao koa ñy fiovaovany ñy toetsandro añatiny zay ao. <shushes> mafana. misy koa ñy mandomando avao. <shushes> Manahaky anizao koa ñy fampiasany ñy fihinana manokany ñy manahaky ñy liona zao mañararaotsy i lafa.